ممكن جدا جدا للذكاء الإصطناعي اه ممكن إن الآلات تمتلك مشاعر، علشان يكون في تدريب من خلال تجارب الناس من خلال أنواع الموسيقى، أو <hesitation> من خلال إدخال كميات كبيرة من المشاعر في هاي الآلات، فبالذكاء الإصطناعي كل شي أصبح ممكن وما في شي بعيد عن العلم.